. Noro gang jẹ ga Agwagunẹ domo ga inuk ayọrọ igọnọ ni ne ere ga ntak odo ẹtọgbọ ayọrọ wa ẹtọgbọ ye obazi unọnọng uno, ẹtọgbọ Agwagune obazi uno, domo ga ẹnọm yẹ ebebene ẹnọm anṫp afa <noise> yẹ ẹbẹbẹnẹ bẹng ẹgbẹn nwẹ nsi nmad, ngọbọ ni ọrọk ga ọgwu nẹ Agwagune ẹssẹ ẹrẹ ẹwa uso asọm ara anugo ga ọnọne, asọm ara anugo ga ọrimini, ẹgbẹn ngẹ bẹng nsi nmad ashi <noise> ngọbọ ni ne nọrọ gwud inugo ga ọrimini, inugo ga ọnọne beng gbagagabaga ẹtọ wa akawọ ma gwagwa mi nyẹnẹ asọm awọbọ nang ga ọrimini afu afa areme ọdọm ma ga ikọbazi, ẹgbi nfi ndomo ikọbazi ginang nyẹn nẹ ikobazi ẹssẹ ere ga ọrimini ire ga ọnọnẹ ẹgbẹghẹ bẹng ito ma ọdọm ikobazi asọm awọbọ nang ma beji ma beji ga dọng emo ara afu asi ga eje emong je ọvẹn ẹfẹ ẹkpẹm ękpẹm ma yẹ ẹma ga ama edoro, ga ntak ẹgọnẹ wẹ ẹtọ wu urre ga ẹdada ge ẹtọgbọ ayọrọ yẹ iwob ifu ifi ida ure wa ayẹ ugọnọ wẹ ẹtọ. . wu ukarare warẹ nurọ gbọgbọrigwud, ga ẹvak ise ayọrọ gang jẹ ọvẹn uda ga ẹtọ okpokoro uzṫnẹ ọvẹn ẹnọng ẹwana ọvẹn efe ere ga ekpọri–ukpori, ekpọri–ukpọri ẹna ni warẹ ma beji erọrọngọ ẹfi onegen ọgọnọ gbaga–gbaga ẹna ni ware ma ọvẹn ikọ ayọrọ ẹgọnọ gbaga–gbaga, ejere ọvẹn iko ye iri ẹrẹbẹ ma ushi ukpug ifa ma ẹvak kakọng iri ifi irẹb mọ ushi ukpuga, ushi <hesitation> ukpuga ẹntip, ushi ukpuga anṫp afa gọ ọvẹn ikọ, ọvẹn ikọ, ga ọvẹn yẹ odo ẹgọnọ ushi ukpuga ifa ababẹ ma ẹvak ẹ, iri ifi ireb mọ ga Ake ukpuga. Yẹnẹ ma ubu yẹ nuro ga ọgwu ikpi imara ikpi, ushi ukpuga ẹnṫp ma izeng kakung ẹbi ni ma ushi ukpuga <hesitation> ushi ukpuga ọgọt ẹta ware ẹvọi ibọni igọm mọ ina akake ọvẹn inyi nẹrẹ ni, arẹb mọ kakung ara anẹgẹ adọn arẹ oh odo arẹbẹ ni ọvẹn abi ogbọ afia ma okpuga nwẹ yẹ ẹuọi agọmọ okpuga nwe arẹbẹ ọvẹn ma jẹng, ẹwẹ ẹrẹ utu jẹ kakung ẹfẹ ẹkpẹkpẹm, ẹkpẹm yẹ ama ga ama anung adoro. . bẹ wa bang a bang ọvẹuẹn yẹ nuro iri iyẹnẹ irẹ yẹnẹ eyeng ọzẹng ishii ẹnẹp ni ẹta mong ga ntak odo ẹgonẹ ato ma affu ge ejere nwẹ, <hesitation> ato ma tọrọ ejere nwẹ mẹ ẹvọi yẹ agom mọ arẹbẹ ọuẹn aji imi egwu yẹ mẹ ẹvọi yẹ agọm mọ akpe ukpuga edọng ayo.